Da, arap, kunung, vat, qurmun, njong hmut, myiyasi, mulham, gwam, da arap, kunug vat, gurmum, njong mut myiyasi, mulham, gwan girap. Qirap kum da qirap kum rap, qirap khum ku kunung, qirap khum vbat qirap khum qurmun, qirap khum njong qirap khum, mut qirap khutm myi yasi, qirap kum mudlam, qirap kyikag. kyi kunug khumda, kyinkunung, khum rapt kyin kunug khum kunung, kyi kunung khum vat, kyikunung khum gurmun, kyinkunug khum njong kyinkunung khum mut kyi kanung khum myiyasi, kyinknuung khum mudlam, kyin vat. kyin vat ghum da, kyin vat khum rap, kyin vat khum knung, kyin vat khum vat, kyin vat khum qurmun, kyin vat khum njong layin vat khum mut, layin vat khum myiyasi, kyum vat khum mudlam, kyi qurmun khum rap, kyinqurmun khum kunung, kyinqurmun khum vat, kyin kurmun khum qurmun, kyin qurmun khum njong kyin khum mut, kyin knunung khum myiyashi kyin qurmurn khum mudlam, kyin jong kyinnjong khum da kyinubug khum rapt kyinnjong khum kunung. Kyinjong qum vat, kyinjong khum qurmun, kyin njong khum njong, kyin njong, khum mut, kyin njong qum myiyasi, kyinujong khum mudlam, kyin mut. kyin mut khum da, kyinmut khum vap, kyin mut khum kunung, kyin mut khumvat, kyin mut khum qurmun, kyin mut qum njong, kyin mut khum mut, kyin mut khum myiyasi, kyin mut, khum mudlam, kyin myiyasi, kyin myiysi. kyin myayisi khum da, kyin myiyasi khum rap, kyin myiyasi khum kunung kyin myiyasi khum vat, kyi myiyasu khum qurmu, kyi myiyasi khum mudlam, kyi myiyasi khum jog, kyi myiyasi khum muti, kyi myiyasi khum mudlam kyi mudlam. kyi mudlam khum da, kyi mudlam khum vap, kyi mudlam qum kunung, kyin mudlam khum vat, kyin mudlam qun qurmun, kyin mudlam qum njong, kyin mudlam qum mut, kyin mudlam qum myiyasi, kyin mudlam qum mudlam whon. whon ni da, whon ni rap, whon ni kunung, whon ni vat, whon ni qurmun, whon ni njong, whon ni mut, whon ni myasi whon ni mudlam whon ni gwan. whon ni da, whon <hesitation> n ni rap whon ni gwan gum kunung, whom ni gwagum vat whon ni gwangum qurmur, whon ni gwangum njong, whon ni gwangum mut. Whon ni gwangum myiyasi, whon ni gwangum mudlam, whon ni kirap whon ni kirap qum da, whon ni birap qum rap, whon ni birap qum kunung, whon ni kirap qum njong qum vat, whon ni kirap qum qurmun, whon ni kirap qum myiyasi, whon ni kirap qum mudlam, whon ni kirap whon ni qinkunung. whon ni kyin kunung, whon ni qinkunung qum vat, whon ni qinkunung qumqurmun, whon ni qinkunung qum njong, whon ni qinkunung qum mut, who ni qinkunung qum mudlam, whon ni qinkunug, whon ni qin vat whon ni qin vat qum da, whon ni qin vat qum rap, whon ni qin vat qum kunung, whon ni qim vat qum vat, whon ni qin vat qum qur mun whon ni qin vat qum njong, whon ni qin vat qum mut, whon ni qin vat qum myiyasi, whon ni qin vat, whon ni qin vat, whon ni qim qur mun whon ni qiqurmun qum da, who i qiqurmu qum rap, who i qiqurmu qum vat, who i qiqurmu um urmu, whon ni qinqurmun qum jog, whon qinqurmun qum, whon qinqurmun qum, whon qinqurmun qum myiyasi, whon ni qin qurmun qum mudlam, whon ni qin vat, whon ni qin vat, whon ni qim qur mun whon ni qiqurmun qum da, who i qiqurmu qum rap, who i qiqurmu qum vat, who i qiqurmu um urmu, whon ni qinqurmun qum jog, whon qinqurmun qum, whon qinqurmun qum, whon qinqurmun qum qum mut.

W aqun ni gwaqum qurmun, whon rap ni gwaqum njong, whon rap ni gwaqum mut, whon rap ni gwaqum myiyasi, whon rap ni gwaqum mudlam, whon rap ni gwan, whon rap ni qinkunug, whon rap ni qinkunung qum da, whon rap ni qinkunug qum kunung, whon rap ni qinkunung qum vat, whon rap ni qin kunung qum qurmun, whon rap ni whon rap ni qinkunung qum njong, whon rap qinkunung qum mut, whon rap ni qinkunung qum mudlam, whon rap ni qim kunung. whon rap ni qin vat. whon rap in qinvat qum da, whon rap ni qinvat qum rap, whon rap ni qinvat qum vat, whon rap ni qinvat qum qurmun, whon rap ni qinvat qum mut, whon ni qinvat qum mudlam, whon rap ni qinqurmun, whon rap ni qinqurmun. whon rap ni qinqurmun qum da, whon rap ni qinqurmun qum da, who rap ni qinqurmun qum vat, who rap ni qinqurmun, whon rap ni qinqurmun qum yasi, whon rap ni qinqurmun mulam, who rap ni qinqurmun qum njong, whon rap ni qingurmun qum mut, whon rap ni qinqurum qum myiyasi, whon rap ni qinmudlam, whon rap ni gwan. whon rap ni qin njong, whon rap ni qin njong qum rap, whon rap ni qinnjong qum kunung, whon rap ni qin njong qum vat, whon rap ni qin njong qum qurmun. Qum mut, qum njong, whon rap ni qin njong qum myayasi, whon rap ni qin njong qum mudlam, whon rap ni qin njong, qum mut, qim mut, whon rap ni qin jong qum da, whon rap ni qin njong qum mut, qim mut, whon rap ni qinqum, whon rap ni qinmut qum kuunung, whon rap ni qinmut qum qurmun, whon rap ni qinmut qinmut, whon rap ni qinmut qum njong, whon rap ni qinmut qum mut, whon rap ni qinmut qum, whon rap ni qinmut qum myiyasi, whon rap ni qinmut <noise> who rap ni qinmut qum mudlam, whom rap ni qin myiyasi. whom rap ni qin myiyasi qum rap, whom rap ni qin myiyasi qum kunung, whom rap ni qin myiyasi qum vat, whom rap ni qin myiyasi qum qurmun, whom rap ni qin myiyasi qum mudlam, whon rap ni qin jong qum da, whon rap ni qin njong qum mut, qim mut, whon rap ni qinqum, whon rap ni qinmut qum kuunung, whon rap ni qinmut qum qurmun, whon rap ni qinmut qinmut, whon rap ni qinmut qum njong, whon rap ni qinmut qum mut, whon rap ni qinmut qum, whon rap ni qinmut qum qurmun, whon rap ni qin mudlam qum njong, whon rap ni qinmudlam qum mut, whon rap ni, whon rap ni qinmudlam qum myiyasi, whon rap ni qinmudlam whon rap ni qin mudlam qum whon kunung whon rap. Whon kunung nir kunung. whon kunung ni vat kunung ni qurmnun, whon kunung ni njong, whon kunung ni mut, whon kunung ni myiyasi, whon kunung ni mudlam, whon kunung ni gwan, whon kunung ni gwagum da, whon kunung ni gwagum vat, whon kunung ni gwagum njong, whon kunung ni gwagum mut, whon kunung ni gwagum mudlam, whon kunung ni gwan. whon kunung ni gwangum da, whont kunung ni gwagum rap, whon kunung ni gwagum kunung, whon kunng ni gwagum vat, whon kunung ni gwagum qurmun, whon kunung ni gwagum njong whon kunung ni gwagum mut, whon kunung ni gwagum myiyasi, whon kunung ni gwagum mudlam, whon kunung ni qirap, whon kunung nu girap qum da, whon kunung ni qirap qum rap whon kunung ni vat, whon kunung ni qirap qum qurmun, whon kunung ni qirap kunung qum njong, whon kunung ni qirap qum mut, whon kunung ni qirap qum myiyasi, whon kunung ni qirap qum mudlam.